Miôvaôva be zen̈y toetrandra bôka Rosia an̈y. Karà ohatra tin̈anana zen̈y rô koa fa hivera àby reo zen̈y ten̈a faran’ny man̈intsy de avô koa ela hoe. Kanefany ndraiky anivo zen̈y ndreko <hesitation> manana klimà ndraiky <hesitation> miôvaôva klimà kôntinantala ndray nen-drô feky miaraka amin’ny man̈intsy. Koa fa a andra mafana zen̈y mafana be hoe.